Tamin'ny tao valo amby efapolo sy sivanjato sy arivo ô, i Sri Lanka izay nantsoina hoe Ceyla- Ceyla moa i io taloha da nahazo fahaleovan-tena baka amin'ny fanjakà britanika i ka nanomboky nihorina ho firene mahaleo tena.